قوة الانتقال فوريا حتكون مميزة جدا فكنت حختارها، لانه حقدر الف العالم، حقدر اسافر اي مكان باي وقت ابغى، حقدر ازور اي شخص <hesitation> انا اشتقت له وابى اشوفه بنفس الوقت اقدر اشوفه، واقدر اتنقل، والف واسافر، واروح اي مكان يجي يخطر على بالي.